<noise> Zava-manitra hita avy amin'ny faritra eran'izao tontolo izao tiako ampiasaina voalohany aloha izany curry, de akoatran'izay de ny paprika, ny korkoma izay tsisy eto aminay mo izany ilay izy fa tsy maintsy mividy any amin'ny tsena be izay vo m-misy anazy, de ny dipoavitra.